Aminahy hanigny ka fa asiagna episy mihatsara fô ary ilaign'ny vatagna episy fa mila lanjalanjaina fomba fagnanovana izy. Ôhatra magnano sakaitany agnatina sakafo tsara na ny fofony na ny tsirony, fa tsy mila atao maro loatra fô mafana. Magnano zay ka ny poivre. Ny poivre ka ilaigna agnatina sakafo amina fofona ndraiky tsiro.